Las hormigas sonin un exempru crássicu d'animalis que costruyin túnelis suterráneus comprexus. Las hormigas sonin engenieras de nacencia que gastan la su capacidá de comunicación i apreparación pa costruyil estruturas suterráneas empresionantis. Estas estruturas vien mu bien de muchas hormas, les premitin defensal-si delos predaoris, regulal la temperatura i la umedá, i almacenal manduca i recussus. Las hormigas sonin escapás de entangal tunis i quartus suterráneus con mucha comprexidá i essatitú huendu estu dinu d'almiración, i la su capacidá de calavoral entri ellas i ellas, el trebaju en equipu es precisu pal su éssitu. Es empresionanti la horma cola que las hormigas puein hazel dela su horma de vía una civelización chiquenina huendu escapás de sostribal a una puebración grandi.